Iyaga tulubo nazhiɛ bu oi ujuruma ɛ na hiin ɛshi tulubo tuga ɛ hien tulubo tinda nda u tu nda ti na a nda u shima, maa butubu peni iyuruma go ma bu lubo ɛ hiin gatu bishe bu ma lubo aka na ɛbu ma ma lubo ibwɛ ibe zh bi ma ma lubo, ibe a bu zhe bo lubo atwa vwe a bi lubi atwa vwe, ɛ lubi iyejilo bu, bu zhe bwe guba maa azhe ma bu luba, aka oko butu zhe hien bubu lubi ashe zha ba na ahansa, tulubo gaba ata ba jala ma atwa gobu ata she lubi butu na jala ma ga olubi bu ɛɛu akana obi lubi bwetu a bi yaji tulubo na rayobo. Na hansa bu iko bizha ba kuba ma tu tulubo ti zhe ta bu waa nu umwamwa na a biyayi kwo yashi miaun na a bi meci kwo ya shi angufwubu kwo yashi a shumwa bu kwo ya shi a sibu kwo yashi o hwogwu bishi bu iwenepo ti yashi maa ga tu bu yaji tulubo, no tulubo tu ata ti ba tazhe ta she pe ujiruma tu pani yaji dumwu a duma ɛ hien yashi ɛ bi me me peni ujiruma ga ba zha ma bu pana ujiruma, gana nana a bi mee mee peni ujiruma ibe nazhi atwa zha ma bu pana ujiruma, hiin yeu bu hien hwiyago ba jala ukuribi bi zhe ne da tirace bu peni shi bu ga bu kaa bu yaji ganana yeu ita zha ma bu gbanra ka za bi pana ujiruma bu zha shi ma pana ujiruma iwenepo bu kuba ma bulubi shi bu: ɛbu ga lubi bu, bi zhe ba pana bu ibepo ihien biahi bu̱tu̱ shi shi bu wodeji o, aka nana ɛ peni yeu kwo ku waa peni butu ga, aka mee lɛlɛ buzhi ni na teje ma g bishi mi kwo bishi mi ɛtiduce ibwe penilja aka lɛlɛ bu zhi maa ujiruma, ama biyaji bi hien ba pana na bu, bu hien. Gana ti sejino yaji yeu kana aza yata nico yeu ga zha sha ukuribi o ba hien bishi, bishi hien bu izha ɛnana to ni na gogo. A na butu bu yabi kaa ibwa kaa nda ugondu gomine tu kaa a ti para bu ukuribi gon zhegeni butu bu yebi, butu yebi vwa ime yeu ko ama ine butu keye ta hwayi bu lace bine bu yeu ita ibwa vwa ukuribi a zika ta peni ilugbashi azika umpwa bu hien azita ta ba yaji ga hien bu pani ganana yeu te ibutu ata bishi ibwa peni nu shi bu ukuribi zha ba nuna bishi ujiruma bu zha ba muna bu ujiruma ga butu gee ye bishi peni ine vwa yaji ujiruma, a ba jala izheme tebi ye maa yaga tulubo ni urain bu iwene tulubo ta, ata taba ta shipe ujiruma tu pana, yashi a bi zha she tulubo ujiruma zha shi yanama nu rain bu, a twa mwa ʒhiashi ma bu gbara tu waa, wenepa agbarace shi maa bu shi butu nana wula na atwa nana nama nu rain bu so i zheme maa i peni butu i lubi butu na zhi i bi zha bwo go shigo ujiruma.